لمبة الأوضة بجد كات لونها أبيض وبد- بجد أنا بكره لون الابيض ف الاوض و جبت لمبة جديدة لونها اصفر كده علشان تدي بقى راحة للغرفة بس فحطيت بقى اللمبة الصفرا ، طبعا قفلت الكهربا كلها انا بخاف جدا أول حاجة قفلت كل أي تيار كهربا قفلته وبعدها شلت الك- شلت اللمبة البيضة وحطيت اللمبة الصفرا كده وقفلتها كويس وبعدين فتحت الكهربا وشغلت كل حاجة